Uriam kalu uriama ialinam itaharus iralin uriamte iaralin hoihuun baru itaihunin batu itaimalan temalanho ilutun luisaiam hahanam ma nimulayale numulayale baru ikorin ihaenin, ihulan tau kolaki iyalin tau irasareki kondisiam aroru loiuriam, <hesitation> kalo uriam amai koine'e kalokasbi moi ihuoi kasbi kasbite uhinte esite itamosi uhoi kaloitarikepin ahumoi ihuoi ukalo imoikoa maihuoisan jadi mulaman loisiem nihulata rikondisisam karoru karna mulaman loisiem <hesitation> kalu uri amoima hula adat tam ipitan bisa koa itaharus supintitau aihulan limulohu alalu baru ipapakainam tau hatu ipapan tau hatu tutukain nimulataya baru nitutumalam, malahoninam baru ilokan noi auam ilokan tauaumaihula adat tetalunm. Malusia lahuran takaluan talu jadi samhushus kalo hula adattam mula urisiam harus lelaki koa musti ami marga aloatuan nam, jadi ameahulanam kau osisuso'ota itamalusiam maisaleman ipaluloi sosota iali sama sama <hesitation> ialin sama sama sobaru ihula kahua ihamanyayi bahasa tana tau ihula kahuaam sama sama tati sosotan mainian siam maina malusia ki'iti pisasosota lakahua tau mulaman sama adatam <hesitation> suakatokam, kartokame sua siam itaemalnam siam itaeloitakaruan gokarna am imalusia laralin, malusia ralalin jadi ita musti iahalamai loisiu tau imalan, malanso iraannam musipake iasinalatilui nisantan hula <hesitation> manisan supaya bisa itumis lohu maialinam kanlalan ialinam tati alante tatisalite siam sosoneita jadi sua siam nipetaminam numa bagus karna itaialisua siam. Adayan iterasa kondisiam makama inahoure lalate amoykoa, tetap pinahounte taubagusnam mekalosuasiam auakui suasiam jadi sua siam itaharus imalan tarus mairalin maibisa ijaga taurikondisiam karna sua siam ita kalo iyalinam paling rasa inhun re paling bagus suasiam, suakartokam <noise>